Lo jwa'n ndablo gatpamen nak xon or mbes re- re xa tija bes re xa ta ta njwi're men yiza, per le xanak men re na nagatamen xa nak nare na nchatana jwa'n xaja ndablo gatmen tak nayentey ee nabana le men nzo rzynmen le men no ma lar yez nzo yo lyob ma yal tyz lemen njwa' jwa'ga lo irzynmen ndyabe njwa'men lo irzynmen yal ndyaknumen re chanmen nchaknumen lizmen ma men tyoxned ma' xabmen yez ma lar yoyib ma lar tyoned yozana ma re orbixa gadna ma re jwa'na jwa'na nayentana o nzo roamen nkenu rzynmen yal na ndamen zyn ndyabe na ndamen yal, mbay naze jwa'na na lid xe nak napare na lidna gan gatna ax bro axta rid ndab asta nawue re xob xon or jwa'nta nyiabxaba, mbayna nabana ze nak tyz na lidmen gan gatmen laya tak naba ze nax thi zaboa nax thi palad ze mbenamen yek zabola na nchatamen na lud nchatamen tyz yek mbiy ne lud nchatamen ze tanya lomen mduxni mbayna tyz ley palad ndamen thi nkenap men thi men yiz nuga ndob kenapmen men yiz na tyenta mkamen o nzo thibes cho thi xab nlimen chi thi xab ndyakmen cho thi jwa'n ndyakmen jwa'n nda xap yekmen palad nakmen thi zyn palad nakemen re jwa'na ndaxab ze na thienta mka teyia naxmen lizmen nawue naze naxmen lo lyednmen lo yomen ro rey. Per na tyenata mkamen tak mana mna jwa'na re jwa'na nak xabyek men zabay, mbayna- mbay re jwa'na nak yiz liz nak ak buenta na gatamen bro nayana na gatamen za nda bloamen gatmen xenak gabna tyz dib yala mblo mka loa na lud na gatala mbay na nya ndelya mzin lizla iz taba nda deli irzynn- la nzo zyn lya mbay na nabana teya naxla na tienta mkala per naba anta nxan ngud loa naxtea naba anta narax nzo lozomen anta xe ndyak thi men ta nabil nzo lozon ta mblux tana mblux ana tien lamen ana ndyanmen tyta narax ncho lozomen tyz nagat buentana mbay tyz gatmen thib or chop or zeba mbyal lud mkal loba per xenak yana nlya be nagatana beun ndyakna yalpa fuerzapa nawue naxud gadtem per jwa'reya lo bana jwa'naze nkuan men yiz por lo naxtemen za ta nagat buenaba re mena ze ta nagat buenpamen tolo nxa lozomen nxeguad re jwa'n lomen naze mzyana yekmen ndyen betmen re jwa'na nak yiz lomen na tyz nagat buen pamen.